Mprɛmprɛ yi ara mowͻ ho kwan dɛ mobotum mesua kasa kor a, ͻno kasa a mobosua nye hausa. Hausa kasa yɛ me dɛw. Sɛ hausafo start dɛ wͻreka hͻn kasaa yi na hͻn ano da mu wesewesewese na wͻrokͻ a, ah, hͻn kasa no yɛ me dɛw ankasa. ͻma ͻyɛ dɛ aber biara moso memper na monsua hausa kasa no bi. Mobosua kasa fofor nkotsee dze a, ͻno hausa ara na mobosua,